طبعا الشطرنج لعبة معقدة و ما سهلة، ف- <hesitation> فكرة انو الزول بقى احسن لاعب في العالم في خمس سنين بس دي مستحيلة ولا حقول شبه مستحيلة ذاتو مستحيلة مرة واحدة، لكن ممكن تبقى بمستوى عالي، دي ممكنة لكن برضو صعبة، ف- <hesitation> انت احسن حاجة تعملها عشان تتعلم بسرعة اول شي تبدا تعرف الاساسيات، بعد عرفت الاساسيات تمارس شوية انت و- <hesitation> تتابع ال- <hesitation> ماتشات حقت ال- <hesitation> بطولات، لانو ال- <hesitation> حاجات دي بتتسجل و <hesitation> في- في- فيها <hesitation> تكتيكات و strategy كتيرة، فانت لما تحضر المحترفين بيلعبوا بتعرف من التقنيات بتاعهم وت تعلم.